Okei ngang oto oto <hesitation> nado kalanis, napo piasimpo pakunis eng napo pangau asing pangaunga kalekalesa, napo tang nado osinoka mema owalama napo kalekalesa tewonga. Teng napo <noise> tang awananingn nammee kalanis tee peekala panna, tewango tewa gawago nado okopo kalapalago alewatoi nammee owama tee tabanai gawabai. Teng tete tewa nammee tabanai gawama tee tabanai panopanosika taba napo <noise> nado no alimano nanamma napo teke molamola eu, napo nadonga peepo asing, No alimano, kastang asing tee gawamano noalima te tewatono teke molamola asing tee tewato talawama tee teba <noise> kalamalako tewa <noise> eu napo tee tang peekala osinoke gang gawama tee o awananing o peekala awato gawasnoienna tabanai ni pispis malawaingna, eu napo <hesitation> nado asing iagugasna apalabai polie polila lameliai. Teke onoli napo atubikolo napo nandaliai tewa teng tee tewato awa owango o ule tabeng.